اذا كنت اعيش بدون كهربا لمدة سنة كاملة ما اعتقد اني كنت حعرف اتأقلم او اتعايش بدون وجود كهرباء الصراحة، لان هي اساس كل شيء في حياتنا دحين بس اعتقد اني اكيد كنت حاجرب ادور على بدايل، كيف كانوا يعيشوا زمان؟ مثلا الاضاءة كيف كانوا يشوفوا، عن طريق انه يسوون اشياء بالغاز او بالشموع، ومثلا المروحة يسوون هوايات وزي كذا فكنت حشوف بدايل مناسبة عشان اتأقلم.